Tena misaotra anao. Tsy haiko izay nataoko raha tsisy anao namonjy ahy tamin'iny fanadinana iny. Ianao irery no mba nampindrana ahy ny lesona tamiko. Efa andro maromaro ihany manko izay izaho no tsy afaka nianatra noho ny aretina nianjady tamiko kanefa tena voavonjinao aho. Izao afaka miatrika soa aman-tsara ny fanadinana ary manantena aho fa ho afaka toy ny olon-drehetra ihany.